पाछी एक दूसरे ते बात चीत करितें बहुत तरीका की आवाज़ निका कईं और सवेर सवेर बू चेह चाहाइनतेन। जब बू चेह चाहाइनतेन तो जाको मतलब है के बू एक दूसरे से बात कर रहें हें।